مارچی جی مھینی سواڑا مھیڑا آوی چھے اوم امی جائون چھو ن، پند پند جائوں سون گھمتی مٹائی گئتے گڈیا ڈجیا گیتے راندیکیں گیتے پچھے پند پند آئو چھون، تھکوڑین ھون چھون ۔ گھڑین تکھوڑین ھوں پچھی تھوڑی تائیں تھوڑی تائین بیستے کرتی رمون چھو ن جکو کارا ڈجا گیتے آئون اوام امیں رموں چھوں۔ <hesitation> مارچی جی مھنی مین ھولی آوی چھی اوم امی رنگ ھڑون چھون پچکاریا بھرتی ھڑون چھون باتلا بھرتی ھڑون چھون رنگ ھڑتی تکھوں چھوں چھون پچھے چانور ،سیویا، سیرا ردھوڑیا ھوی ایا کھاتی کسٹر کھاتی پچھے بس